Mirongo itaritarû, mirongo itariratû na imwe, mirongo irantû naijiri mirongo irantarû na itharû, mirongo iranratû inya, mirongo irantarû na ithono, mirongo irantarû na inyanya, mirongo irantatû na mûgwanja, mirongo itantarû na inyanya, mirongo itantarû na kenda, mirongo miogwanja na itharû, mirongo migwanja na inya, mirongo mûgwanja na ithano, mirongo mûgwanja.